Kirungi kyo kubanza kwetegereza omuntu otakasweire, <hesitation> eky'okubanza, oyina, kirungi muno, nechikuyamba kukenga engeso ze, <hesitation> otakagireyo, kukenga egenso ze, okamukenga alya atta, okakenga embeera ze, arwaire orba talimurwaire <hesitation> nekiba nekiyambaho kukenga familre ye, owabu. <hesitation> Habwokuba no sobora kusanga muto, alyaho takukenga, osobore kusanga musuma orba no sanga mwisi, nosanga muntu mukozi webibi. <hesitation> Tosobora okagenda bugenda, okusobora kusanga muntu muhunga alya aho orba musuma, mwisi, <hesitation> kyo kirungi kubanza kwetegereza omuntu.